Siak ndide eku Abasi, mbensi akededi eku Abasi Mbana mi kpukpru ini ekedi mbana emi nyere de ndububa men, Siak njedunde ma owu emi anamde utun ke ufok Okuk kpukpru ini enye emyene ediyine ekpan ekwehede ofon nsie enen mbemisi e daha utim, esine jacket, anan ami nkori ke edu oro. Nkedi kpoñ ndi, edu mnu onyuñ ama mbona emi midighe nsuakade nsuakade edi mbana emi owu abubade anen nkemyun ndikoro nduk nte okwọrọ iko, nkud da ke oro onyun edi utim emi ebubade mbuba ke eside efep ediyire uruk ekpan ami nyire ekeuñ eken eke Abasi, onode min akonade <hesitation> iton. Anam ke kpukpru ini me mbubake ntro nkemeke nka etu owu Nnyuñ ñkemeke nka utim k'ufọk Abasi, ndin akpan udud ọfọñ ọfọñ idiọñọ emi ami mmade kpukpru ini edi obubid ma obudbid, obubid ke enyoñ, obubid ke isọñ ma afia k'idak idem. Mbana mmi efen edi mma mbana emi edide kpukpru ini nnyem ndiwọrọ ma edide ke nkañ idu efik ana mbana mmi edi enyoñ ma isọñ nsọpke mma ndisine isọñ isi enyoñ nsie isi nnyuñ nkemeke nsaña ntro ñwọrọ anwa.